पानी का कमी खाना में बैक्टीरिया, खमीर और फफूंदी जैसे सूक्ष्म जीव के विकास के रोकेला। जेकरा वजह से खाना बचल रहेला ई सब बैक्टीरिया के पनपे खातिर पानी बहुत जरूरी होला।